Jah, tegeligult, suurõ hulga inemiisi sääntseq tarvidusõq ummaq tähtsämbäq, kuiki noh, jälki nuuq vähämbüsrahvaq, põlidsõq, et näide vajaduisi ei saaq ohvõrdaq.